Jamoat transporti yoki o'z avtomobilim orasidagi tanlovda men jamoat transportini afzal ko'raman. Sababi bu atrof muxitga kamroq zarar yetkazadi va yo'l harakati tirbandliklaridan qochishga yordam beradi. Shu qatorda albatda vaqtni ham tejashi mumkin.